المعتقد المهم بالنسبة لي واللي لازم أعلمه للناس أنو يعني، خلك صريح دايما، حتى لو الصراحة بتوجع، والحجيجة بتوجع، أبدا لا تكذب عشان تفرح شخص أو شي.